Gai gueje tuñu na mee ña nuhma na ña mei na mei jun ujun yee carru yee ñico tichi ñuun ya ndioo yoo ya yee ujun yojimi llanta o ndioo ujun io tu yana yee carru jahnu na mee carru jahnu ndioo io io yajayee iñu na yaa na mee ujun iyo posibilidad ñehen na mee yutun nuun ndioo centro ñian nda sɨɨ ndi carru nahan sɨɨ ñaan ñuun ñinda ti ndaa